Edimädse abi pakiq ummaq tuu jaos, et ku sul om määnegi väikene vigastus sis saq saat tuuga esiq nakkama sääl olõvidõ asjoga. Vai ka ku om suur vigastus, sis sääl om midägi, miä saa tuud vigastust leevendäq, kooniq suurõmba abi tulõmisõni.